Ave, la entuición es emportanti peru ai genti abondu que se piensa que es el criteriu prencipal i la verdá es que no. Si te dexas guial liquiamenti dela entuición pos es faci que la cosa vaiga mal, porque la entuición sina conocencia pos no te galantiza ná. Assinque primeru el tenel la conocencia, enque tamién sea sujetivu, i ya casu de dulda, antocis ya sí que namás te quea la entuición.